Izen fɛ angas da ra kuweneng, ni ku nɔɔk, in ku tak itabak kusonong iweneng, ashon e yet akabɔk, ngɔn mi won nggɔn ari ngɔn. i tsi sɛ kari ifɛ bakak, do ngma ni sonong gbinging ikyɛng fɛ ba tsin ra zɔng ayɛt ari me yɔng ngɔn di kuus, ba da ti bi ne ni nggɔn ɔng fi ngɔn ne ni na azeng bá. Ama nɔng, ke amatek ngɔn fɛ, ni won ni won. Ke amatek ngɔn fɛ fok akɛ ne, ni ra ni ra, i bi sonong bes ke awo, in shim yit ni kuus kutɔ amatek ngɔn. Ki i tsi sɛ bi nggɔ kop ngɔn ayɛt ari, men nama bá nɛk i se ashon yame, anet ra kuweneng. ki ra kuweneng da ya wɛng nɛk badakop ngɔn. Ki ngɔn tsi ka ba nye ikyɛng fi iyɛ ngɔn shim ke amatek ngɔn tsin fɛ nɛ? Ni ba fɛ gbee, i bi nye nɔng awo, bereng nggon anet ɔng, nɛk anɔng in shim yit imen ice. Ba in shim yit idorok ice bá, ki ngɔn di anet ɔng nggɔn ɔng fɛ ba tsin ras di kuus nɔng i da bin sonong kyang. Nɛk anɔng, itabak ɔng fi in tsin da te ne i fɛ angas ɔng kane. I da kɛ kɛ ari hom, da ra kuweneng, na fɛ ni wu, ngɔn ɔng da ra kuweneng, tabata imi kana nye, i ren fok akɛnɛ i mi kana nye Nɔng i da bin bi bereng nggon anet, bashon se ti ngɔn i da ra kuweneng na ba di agap ngɔn fi i mi kap, fi i da kap na agap ngɔn, nɔng da bin nɔɔk banet ari, ada ngɔn ni nggɔ ngɔn da ya, a da hywa, tɔ na ba fɛ ni ngɔn yɛ i mi kyem kuweneng. Nɛk anɔng, ki ngɔn sok anap anet yatda fi ngɔn se neme i teng i tseng tashak, ba da kyem i ti tseng tashak kɔng awo. Ba fɛ ki ngɔn se tashak ki i bɔ abining, ba da te kudung ni tak ɔng kɛnɛ, nɔng i da bin sonong ayɛt ari. Nɛk anɔng, kɛ ari hom da ra kuweneng, in di ku tak anɔng. karɔ fi ngon di di bɛ duk ngma ikyɛng ɔng fi ngɔn sɛ da te nanu ngɔn, yiring ngɔn bɛ nggon anet ayɛt ari ngɔn, ni bɛ ni yiring ni ka, i bi ka ka nesek ngbang awo. Ngɔn da bereng nggon anet na kabɔk. Nggon anet kuma ngɔn fi i bɛ, na fɛ ngɔn, di ngɔn ɔng mi bɛɛ ayɛt ari yit, ngɔn mi sonong nggon in ɔng, nɛk anɔng, ikyɛn dɔng fe in da ra ne i dɔng fɛ i se kpaf awo, i bi bereng ide nafa bá, di tak, nɔng in da sonong yit kyang. Ki in berese yit, ki in da ra ne yɛt ba, ngɔn ba di tak ba, i tsi tas amatse, tɔ! Kudam ɔng ku dorok ɔng. Nɛk anɔng, itabak in yet fok akɛnɛ ingɔn ɔng, in tsi da fa ayɛt ni nnon ayɛt ari hom ba ti yet inon akak bá. Nɛk anɔng, kudam di se ni di tak. Amatek ngɔn fɛ, ikyɛng fɛ a shim ni ku nye ne, ni ku nye ne. I bi won amatek ngɔn ni nzong bá, har na tse na tsɛt ikyɛng na matse idɔng fɛ a da ya ide nzong, ba i se kpaf bá. I se yɛt, ngɔn <hesitation> amatek ngɔn da wuruk adiding, ni ngɔn ren ikyɛng fɛ amatek ngɔn di di te wɛng kafin na tseng ni kɔ, i bi wosong ni nzong bá. Ke a mi tse ni kɔ, i di ku te wɛng, a da ya, a tse ni kɔ. Izen ɔng fɛ a se ni kɔ, da nyes da tsi ku nɔk, a da fɛ bɛs wu, ni ngɔn bi ku te ashi so, nɔng da bin ku nɔk nayak atuk. nɛk anɔng, ki ngɔn tsin wosong anɔng na amatek ngɔn, kudam da di se bá. Ni zen ikak, ngɔn da sonong ni fos yin ncɛɛt na matse, iyɔng fɛ da bɛ ni kudam ayɛt ari. ikyɛng ɔng fɛ amatek ngɔn cɛɛt ni ngɔn zɛɛt, ki nggɔ kop ngɔn cɛɛt ni ngɔn zɛɛt, kɛ ada kop ngɔn ayi, ni ngɔn tsi ni berek ni shashan kucɛɛt amatse ni bɛs e ni kudam ayɛt ari ba idɔng te bá. Nggon in, ki ngɔn shim da sonong kyang, fok kucɛɛt ayɛt ari iweneng ngɔn. Yowa, ikyɛng fi ngɔn shim i sonong kyang fok kucɛɛt ayɛt ari iweneng ngɔn, bafidan nzɛɛm zɛɛm e ba ba nye bá, akak a da ra kuweneng, ba da wuruk diding, a te anyining kop a show bá, kɛ a da wuruk a diding, a da reng kutu nɔng a da bin reng, a bin nye kamining, a bin wuruk, a bin te wɛng bá na sonong a kɔng wu na menda. Sak itsɔm kanakataak a da ne dorok, ba dɔng nye bá. Nɛk anɔng, ki i shim da ya kuweneng ngɔn, ra ikyɛng dɔng fi i yet itek, adakunom ma a da fok nta ngɔn, da sonong da di yin ntek ni weneng yin. Nɛk anɔng, i tabak ɔng fi in tsin di te yɔng kɛnɛ.